ا <hesitation> بطبيعة الحال نفظل بش -يكون- نكون يعني فنان مشهور، أكثر من رياظي مشهور، كل إنسان عنده غرام في هالحياة، أنا نكون فنانة مشهورة هذي هي غرامي، وهذي هي الحاجة اللي نحبها، وهذي الحاجة نحب نكمل فيها، وحاجة هذي تفرحني على اللخر، فنانة انا مغرومة بالفن، ونسمع برشا فن، والحاجة هذيك تفرحني، رياظة بالطبيعة هذيك لناسها، الناس المغرومة بها.